<hesitation> ra ndiei áh rïe rïe ni nani chi záah ga ra pwuert´rïenyiaz ni na ra ceradur re, rateni, laní ztíet neni tïé patron, tïé, balí nani za ni brugni, za ni guc´zac´ni, zieni gac´ni chuteni lanyí-lanyí cerradur re te chi al ni chuteni gun ni gan icuwani ni gwel te chi gac´gan izhaelni. Bel rcazu izyu ztïé ndiei ni queity richudini cun ra patron zani brug´ni áh entons queity-queity rzhialdini pwert´gi porzi queity xndieidini ni, ni ni nani.